والله أفضل ليلة واحدة على قمة الجبل، وليش؟ عن ال <hesitation> القلعة العتيقة، لأن الأجواء يا أخي قمة الجبل في الليل بتكون غير. يعني برد وهدوء جالس لحالي واستكنان وجمر وضو ونجوم. أجواء.